उद्राखंड में गलेशियर फटे से दूसों से जादा लोग मारे गईल v अव लाध पर लापता बताईल गईल हलेचे। भारी वारिस के बज़ा से आईजोल जीला में वेगसांग लाके में मौलबाक अस्खलित होगिल हलेचे। अव दू लोके मौत होगिल हलेचे। पागल नाला भूस खलन फिर सक्रिय होगिल हलेचे। जेकर से ढाय दिनों तक यातायात बाधेत रहल हलेचे। अव भारत में कोविड यानि की कोरुना वाइरस के टिका करन के अवयान इहे साल में सुरू केले हलेचे।